آسئی جوندا در ٹیکنالوجی انا لالی موݜو تی ہنی۔ کامیک بیلو اے ائی بیلے، جھاز بیلے، گاڑے بیلے، انیس تی آسو جوند در معیار بہتر بیلے۔ انٹرنیٹ بیلو،

می مالو تمو بچوں کرہ ادامو مدد تھئ نو او آیک دیِشا کی ھوری دیشا تی پیسو کرہ کوروم تی بئ نؤ نو اسئ مدد تھئ نو کی ادادائ پیسی غٹئ نو اسئ مدد تھئ نو

آسو انیس کارا تمو ہات دھوجونا کے آسو ہر دیس کوروم تھونا با ہات گندا بیلی۔ ہات نشنا تو آسو دھوجونا۔ اؤ سادی آسئی ہات گندا دیشا گھٹنا، نو لیس کارا آسو روزانہ ہات دھوجونا۔ اؤ سا ضروری انا ہنی کے ہات در سا جراثیم ہنی دھوجو ست ختم بئی۔ اسئی ہات پاک بئی۔ آسو جے بیماری نی ݜجئی۔ نو لیس کارا آسو تمو ہات دھوجونا کہ پاک بیلی۔ گولے تی مݜو ہات دھوجونا، گولے کئی بعد ہات دھوجونا، ڙاد در ہات دھوجونا، آودسا کئی ہات دھوجونا۔ جے کوروم تھونو نو کوروم کئی بعد ہات دھوجونا۔ ہات دھوجونو در آسئی ہات در جراثیم نی ݜجنی، آسئی بدن پاک بیلی۔ کہ آسئی گولے تی مݜو ہات نی دھوجونا سا آسئی ہات در جے جراثیم ݜجنی سا آسئی بدنا تی بجنی با جے جراثیم آسئی ڈھیرے در بجنی سا آسئی بیماری سبب سپارا بجنی۔ با آسو بیمار بیلو۔ نو صفائی نصف ایمان ہنی، انیس کارا اسو تمو بدنی صفائی خاص خیال رݜونا۔ ہات دھوجونا، لامبو دھوجونا۔ کے آسو پاک صاف بینی۔

آسئی علاقہ در پخوانئی قصے لالے مشہور ہنی۔ آسئینبڑے ڈھاگے تمو زوانئی قصے تھینا۔ تمو پیادل سفرا قصہ تھینا۔ تمو اخکارے قصہ ئی تھینا۔ ہور جے قصہ ؤ در بارام شہزدا قصہ لالے مشہور ہنی۔ بہرام شہزدا قصہ ہر گوٹی در اسئی مشرے تمو بچو تی تھینا۔ قصہ ادیئی آسی کے پخوا زمانے در روم ملک در ایک باچا اسُو۔ باچا میراتی اسُو جے اولاد نی اسُو۔ سئی نوم کشور باچا اسُو۔ سیس کارا باچائی تمو مال دولت، تمو خزانا اللہ تی نام در صدقہ تھونو اعلان تھینا۔ جے فقیر خیر کارا الیسی نو باچا نوکر سئی تی زرو دینا۔ کے باچا گا جے اولاد نی بیلو۔ تخت کئی وارث نیِش۔ با ایک فقیر دعا کئی بہرام شہزدا پیدا بیلو۔ با زوان بیلو۔ با چکرا تی بجیسی۔ ایک دیس پون در بہرام شہزدا ایک ہوسی ݜکیسی۔ ہوسی کئی پتو تی گاؤ گاؤ ایک باغ تی آوینا۔ سیس در خاپیرو ست جھگڑا بینا۔ با دیو ست جھگڑا بینا، با ایک خاپتی ست بیبارے بینا۔ با واپس تمو ملک در بجینا۔ سئی قصہ لالو ڙیک ہنی۔ اؤ لالو مزیدار ہنی۔

اسئی دیشا در انا موٹی لالو نیکھائینا۔ لکہ جوار بیلی، گوم بیلو، اؤ انا ہورے کݜ مݜ بیلو، بینیئی بیلے، اؤ لکہ لا اسو روزمرہ جے شیئی ہنو اسو تی موݜو لالو اینی۔ اسو جوار بونا، جوار لالے ہنی۔ اؤ کامیک موٹی لالے ہنی تی سا بینیئی ہنی۔ جھوگورے ہنی، تھومی ہنی، چھیلے ہنی، ائی لیلی شیئی ہنی۔ انیس کئی علاوہ سبزی ہنی، لکہ ہر نمونا موٹی اؤ تھومے ہنی۔

آسئی کامیک ہنو تمو ملک در ڈاکٹرے کا نمبر ادامو گھینونا آسو کونی علاج تی گئی نو ڈاکٹرو تی علاج رونا۔ آسئی جے بیماری ہنی تی ڈاکٹر آسو تی علاج تھینو۔ با رئینو ایک موس یا دو موس بعد می کأشتے یا۔ موݜو خو پتہ نی بینی۔ نو آسو لیس کارا با انپڑا خلق ہنی آسو لیس کارا ڈاکٹرا کئی نمبر گھیننا۔ نمبرگا آدامو گھیننا کے سیس تی رونا اے تمو نمبر ما تی دے۔ ہور پیرا تی آسو بونا تو تی ٹیلیفون تھونو جے تو سٹور یا کلنک در ہنو یا ہسپتال در ہنو نو آسو الو۔ اؤ اسو دور دیشا کئی خلق ہنی۔ لکہ ہسپتال در تقریباً بیس انیس کلومیٹر پون ہنی۔ آسو کھنو خلق اینی۔ انیس کارا آسو تی ڈاکٹرا کئی نمبر گھیننا کے آسو دور دیشا کئی خلق ہنی آسو فون تھینو کے تو ہنو اؤ کہ نیِش۔ نو آسو معلومات کارا ڈاکٹرا کئی نمبر گھیننا۔ اؤ نمبر گا ادامو گھیننا اے نمبر آسو کئی تھو تا اسو تو تا معلومات تھون۔ نو انیس کارا آسو تی ڈاکٹرا تی نمبر لالو ضروری ہنو۔

ما تمو بدنی خیال آدامو رݜیما، اے ما کونتی بجوستو کون زنگلا تی، آکو ست کونڈئ گھیننا۔ کاٹو تی بجو ستو، نو سیس در اے ٹوکا پراٹما، اے ما کونی تھون در بجوستو، کونی مارے بجو ستو، سا ٹھوم ای ما سوبئینا، تھئی بدنی خیال آدامو رݜیما اؤ کونی ناجوڑا بیلو تو ڈاکٹرا تی بئینا۔ اؤ کدا ما تی بیماری حملہ تھیما ما دائریکٹ ڈاکٹرقا کئی بئینا۔ حیسار نی بئیما۔ کے حیسار ما بیلو، نو می صحت خراب بیلی۔ انیس کارا ما ڈائریکٹ ڈاکٹرا تی بئیما۔ اے ما تی انا مرضے حملہ تھینی، تی آسو علاج تھیم۔ نو سیس کارا آسو ایکدم ڈاکٹرا تی بجونا۔ آسو تمو بدنی آدامو خیال رݜونا۔ کے اسئی صحت خراب نی بیلی۔ آسئی بدن ٹیک بیلی۔ تمو صحت بہتر تھونو کارا غورا خوراک کھونا۔ لکہ وطنی کھونو، اؤ بازاری کھونو کئی قلار بونو۔ انیس کارا آسئی صحت ہم سہی بونو اؤ آسئی بدنی اؤ صحتی خیال ہم بہتر رݜا بجونا۔ آسئی بڑے رونا کے تندرستی ہزار نعمت ہنی۔ لہذا آسئی تمو صحت خیال لالو رݜیما۔ بوٹی کوروم تی موݜو صحت ہنی۔ نو آسو بوٹو کوروم تی موݜو تمو صحت اؤ بدنی خیال رݜیما۔

آسئی انا ہفتہ در لکہ بالکل نی موٹی پشینی اؤ نی گا پشورے پشینی۔ لکہ انا لھونے ہیمو موسم ہنو۔ ہیم موچینی نو نی موٹی اینی اؤ نی گا پشورے بینا۔ لکہ ہیمے وخ ہنو، ہیم موچینی ہر جا در ہیم ہنی نو نی پشورے اینی اؤ نی گا موٹی اینی۔ چین ہیم موچینی تقریباً دئی دئی فٹے ہیم ہنی سیس در موٹی ڈوب ہنی۔ اؤ پشورے کئی ہم جیس پشورے نی بئینا۔ پشورے تا بجون بینا، بجونو در ہر دیشا پشورے بینا۔ موٹی ہم بینا، پشورے ہم رونگا رونگ بینا، پلو پشورے بینا، گلابے پشورے بینا، ہر قسم میوا ئے پشورے ہم بینا۔ نو انا ہفتہ در تا آسو بالک دا جے شیئی ہم نی پشینی۔ ہر جا ہیما در ڈوب ہنی۔ شیدل موسما در اسئی علاقہ در صرف سمنگولے پشورے ہنی، نرگس پشورے ہنی۔ ہور جے پشورے ہم نی ہنی۔ جے ہنی سی ہیما در ڈوب ہنی۔ کدا بجون شروع بینو نو ہر دیشا کئی تازا شیشو پشورے نکھائینا، سی لالو مزا تھینا، اسئی علاقہ جنت نظارا بینا۔

اسئ مظبوط یقین ہنو چی اسئ بچئی تعلیم در کمیک بیلی نو اسئ علاقہ خلق ھم خوشحالہ بیلی چی اسئ دیشی آیک تو فو تعلیم در کمیئاپ بیلؤ نو اسو تی کوروم تھؤ نو لیسی کارہ تعلیم در سیاتی بینا سیاتی شونوٹو والی کئ اکورو ست میلاؤ بیلی نو مدرسہ در ھم شونوٹی تعلیم در قاری بینا أو علم بینا

آسئی کمیونٹی در خلق مختلف مختلف کورومے در پیمنٹ تھینا۔ مثال طور در بینک در ہم پیمنٹ بینو، اؤ تجارت بیلو خلق ایک دیشا تی ݜود دیشا تی پیسے ہم دینا۔ می انا پیسے انا ہر منوݜ تے دے۔ خو لا تو تے امانت بیلو۔ اؤ تجارتی جوڑ تی ہم بینو۔ نقدی ٹیما ہم دینا لکہ اینی غٹ خانے بیلی مھیے بیلی، سا پیسے ہم اکو تی دینا کے کاروبار سپارے۔ مضبوطیسی۔ اؤ اکو تی کاروبار نیکالیا څٹئی زندگی غورا بئینا۔ اؤ موبائل در ہم تھینا چین انلائن قصہ ہنی لکہ ایک منوڙے رئینا ما اکو تی ایک دکان سپاریما یا مارکیٹ در دکان سپاریما ماتی موبائل در پیسے ڇئینی۔ نو سا موبائل در پیسے ڇئینو نو با لیس در آسو پیمنٹ تھونا۔ اؤ کارڈ ہم دونا۔ آسئی صحت کارڈ در پیسے ہنی، کونجا لالو سخت مریض بیلو، سیس در آسو سا صحت کارڈ در پیسے نیکالونا اؤ تمو مریضو علاج تھونا۔

اسئی شیشو کوروم انا خؤش ہنو کے سی اسئی زندگی سا شیشو سپارا بجے۔ اؤ غورا بجے، نو سیس کارا آسو لا ہم دھیون دیالو کوروم بیچونو دھیالو کوروم تھونو، آسئی لیلا کوروم خوش ہنو۔

آسئی خاندان در لالو بچٹ چری ہم نیش۔ لکہ کوئی دیاڑی مار ہنو، کوئی ٹال لیڈر ہنو، کوئی تمو غریبی در دھرُو۔ مالدارا کوئی نیِش۔ سا سی لالو بجٹ سیستی نی اینو۔ لکہ سی ست جے پیسے ہم نیش۔ غریب علاقہ ہنی، کھولے علاقہ ہنی، لیس جا آسئی خاندان در آدامو بجٹ نیش۔ اؤ آسو چے لا کمزور ہنی۔ آسو کئی اے مچاک پیسے نیش۔ لیس جا آسو کئی لالو بجٹ نی آلنو۔

ما تمو خوشارالا کھونو آکی تیار تھیما۔ اؤ ہورو کھونو کامیک ہنو شنوٹو کھونو، یا جو گوٹے کھونو، لا جپؤی تیار تھینی۔ اؤ می کامیک خوشالو کھونو بیلو سا مثال تی طور کوکوٹ بیلو۔ یا جے ہور جو شیئی بیلو، سا سبزی ما کے اکھو تی گھیننا، اؤ اکے پائیما، اؤ با آسو تی بوٹ خلق تی گوٹ آسو تیاریما، اؤ انا می آج خوشاریسینا کھونو، انا کتئی ہنی۔ با مو ست دھینا، اؤ سا کھونو تھینا، اؤ می کھونو لکہ کے تیار تھونو وضاحت لیلا آسی لاگا می تھیگی۔

چہ آسئی بچئی تعلیم در تھئی اؤ لگ غورا بئی علاقہ در خلگ اسکول ادھم خوشارینا

آسو تمو ملک کئی انا ضرورت بیچونا کے آسئی ملک در غریبی ختم بئی۔ دہشت گردی ختم بئی، غربت ختم بئی، کرپشن ختم بئی، اؤ آسئی گاونڈی ملک در ہم لیلا کرپشن، دہشت گردی، غربت، لی پیر بئینو۔ اؤ آسئی ملک صفا بیلو شو کئی آسو ہور جل کئی متازی نی بئی۔ آسئی ملک در تمو ہر جے بئی۔ انیس کارا آسو انا بیچونا چی اسئی ملک کھونو صفا بئی، اؤ گاونڈی ملک کئی ہم صفا بئی۔

آسو تمو زہن آدامو تازا رݜونا، آسو شیشو نظارے پشینی، اؤ شیشو دیشا پشنی، آسو تمو زہن سیس در تازا رݜونا۔ اؤ پرسکون گا رݜونا۔ آسو جا ٹینشن نی اینی ، جے پریشانی نی اینی، انیس کارا آسئی زہن اؤ آسو سکون در بون۔ آسوئے غمی لالے نہ اینی۔ خوشالی اینی، انیس کارا آسئی تمو زہن کھولاؤ اؤ صفا رݜونا۔ آسئی دیشا خوشالی لالی بینی۔ اؤ آسو جے مشکلات نی بئینی۔ ہر جے تھون دی کھولاؤ بینی۔ انیس کارا آسو زہن ہم کھولاؤ اؤ پرسکونا بینو، اؤ تازا رݜا بینو۔

ما حرسحت خوشال ہنو کیا ٹعشن نیش

آسئی دیشا در زناور تا ہر قسم ہنی، شروٹی ہم ہنی شوئے ہم ہنی، پوشے ہنی، لکہ ٹیم ٹیم جے لالو زناوراینا۔ چین لون ہنو، چین آسوئے دیشا شادوئے لالے اینی۔ با بجون بیلو، با چوروٹے اینا، اے مختلف ٹیم ٹیم جا تمو تمو ٹیم زناورے اینی۔

اسیے فسدید فلم خوشہنو سی ف پاکستان یہ پوتو فلم یہ لیاسی خوشہنو

آسئی کوروم در انا شیئی لالو سخت اسُو۔ خلق اکھور تی شیطانی تھینا، نو لیس در آسو تی کوروم ہم سخت بینو، اؤ لالو مشکلات ہم بینو۔ نو آسو جے ایک کوروم تھینا نو سیس در خلق اسو تی جا ایک رپورٹ بیجینا۔ سئی زنگلا تھیسی اؤ زنگل پٹواری در آسُو۔ خلقے اسوئے رپورٹ دے آسو سیس در با مشغول آسی۔ آسئی ست کوروم در لالو سختی بیلو۔ سئی سا شیئی در آسو لالے سخت لکہ بینو، خفا در بیلے اؤ لالے پیسے پھوٹے آسو کئی۔ نو سا سی خلقو کئی ہات بیسو ست اسو سخت بیلو۔